Skwi'dè m' man èh n'woy a dèff'daw ai ndiya ava nlèk nhwutsud'babga sa ta man ndè nabugha klif' èh mpinana dè'mpèts mana èh za ngwots nkuzlumtsorugh'èh hwabata'èh sèda gèd a masar'kata ko azinè mpèna dè' sai ndi manakwa'nènga nèsa skwi man ndèv ga nwoy to man èh ngwots to man èh ngwots bi ba klèn'skwi man ngwots èh kazlèn èn nè gèd mada'daw sa de.